Eh mi wiyan mo arande kam to oyidi o ekita demngal man dole o yaha o jooɗa haa nder himɓe ɓe wolwata be ɗemngal man kondei sina non sina non bo oheɓa mallumjo mo wawi ɗemngal man tokka jangungo mo oheɓa defte jei ɗemngal man o tokka jangugo.